to wene e darande e an wotore mi ekkitianai halangon, bawo <noise> hala kadin fa mi wawakadun, <noise> gonda mi ekkitino aranmbore, ko sabi wano habi, ngam annden jannre dina meɗen kanulale meɗen warri kan kawoni kan hala dow jango kal ummital waɗi, wani tawi tomi sabi mi huwo. mi ekkitono hala a darande woto gonda mi ekkiton Arabore.